arpa usen offiong keed, offiong iba, offiong ita, affiong ináng, affiong ition, affiong itiokeed, affiong itiaba, affiong itiaita, affiong usikekeed, affiong duop, affiong duolokeed, affiong duoloiba,